ⴽⵓⴷⵉ ⵀⵉⵙ ⵙⵉⵙⵜⴰ ⵏⴻ ⴷⴰⴳⴰ ⴷⴻⴳ ⵏⴰ ⵀⵉⵙ ⵙⴰⴰⵙⴰⵓ ⴽⴰⵍⴰⵜ ⴽⴰⵉ ⵉⵏⴻⴷ ⴷⴰⴳⴰ ⵙⵀⴻⵜ ⵜⴰⴽⵉⵏ ⵎⵓⵙ ⴻⵀ ⵜⴰⵀⵉⵏ ⴳⴰⵏⴻⵉⵙ ⵎⵓⵙ ⵢⴻ ⵜⴰⵏⵓⵙ ⴼⴰ ⴰⴽⴰⵏ ⴽⴰⵙⵏⴰⵜⴰⴳⴰⵔⴰⵀ ⴻⵔⴻ ⵜⴰⴳⴰⵏⴰ ⵜⴰⵏⵡⵉⵔⴰⵡⴰⵔⵉ ⵜⴰⴳⴰⵔⴰ ⵀⴰⵔⴰⵜⵜⴰⵏ.